حيواني ال- أليف المفضل هو الكلب ، يعني أنا صراحة محتارة شوية ما بين الكلب وما بين القطة لكن الفكرة في الكلب إن أنا مش هعرف أربيه لإن هو دينيا حرام عندي إن أنا أربيه لكن عموما أنا بحبه لإن هو زكي و <hesitation> و و كويس يعني ، <hesitation> مش قادره أشرح لكن هو عموما كحيوان أليف هو حلو جدا